Mɛpɛ dɛ nka mɔkɔ po ase makohuuu enam ahorow nna Nyame abɔdze a wɔwɔ nsu ase mbrɛ wosi bɔ hɔn bra. Osiandɛ yɛwe nam naaso mbrɛ hɔn abrabɔ tse, ma wɔsoɛr a wɔyɛ nadze nyinara no ɔyɛɛ a mpɛn pii no yennyim. Ntsi sɛ motum kɔ nsu n'ase dɛm na nka ɔbɔboa m' ma m'enyi asɔ Nyankopɔn N'abɔdze nna ndzɛma a wɔwowɔ nsu n'ase bebree.